Yélounŋou ngui sonka ndébérini mokhobé, yéli misso kou kounŋa ineu igara fofo sagara ménona, soké, lambourr khasso, mana khasso, indi kofoumé ina débéri sonka. Yélinkhoro kou kou ntélé gouné gna iga solou nkhossono, ido solou ngana ri ini miri ina méné li ya ado sokka khoré na fanéy na gna sonka, i khabanoune kén nokho gna ya, i rémou ngan <hesitation> ma khabané ké gan kigné kéréyé, anda kéré, ini romou bagandi ina kampiyé nthiérandiya. yélounŋou, ini sonka ndébérini koundou gna ya.